Mi fiyan jamdi ha mahol, sai mi bila di-di mai ha jamdi mai. To mi bili watan sifakaare am ko sudu am voda masin, to himbe nasti nder mai be bamtan gite be lara do vodi masin. Di-di boddum ngam do voina nonde babal wata babal voda masin.